˂hesitation˃ za magnokana lôha mbôla ts mandeha ty ivelagny ary tsy mandeha ivelagny isan-taogno fô miala ny faritry misy zahay eo ndraiky matetika in-droa na in-telo isan-taogno ake, za miala amin'ny tagny misy za eto fô mandeha, mandeha de ka fa mandeha agny ndraiky ndraiky in-droa herinandro, ndraikindraiky madigny ziska volagn-draiky nadraindray volan-draiky sy tapagny arakaraka le raha atao agny.